Climatiseur fomba indesigny mampangatsiatsiaka tragno. Fitaovagna izy io, apetraka agnatina tragno. De kafa mafana andro dia eo amin'io fitaovagna io magnaboaka rivodrivotra, magnaboaka hatsiatsiaka ahafahan'ny tragno jiaby mahazo hatsiaka.